Sîi, lé ɓe da kɛ́ ma sîi. Mɛnii maa ŋuŋ ɓa gaa sɛŋ a gɛɛ kú kili-ŋa sia sîi sii káa gîe feerɛ. Dɔnɔ káa naa nyii kwa mò kûa ya kɛ̀ díyɛ ńâŋ sîi kpaa can sîi gaa a sîi nyii ya gɔɔŋ nuu-kpune tûa-pere ma. Gɛ ni <hesitation> zîi sii ŋí káa yɛ berei nuu-kpune a tûa la. ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa zîi sii ŋí mɛni kwa mò e pîlaŋ ma nya ɓa gáa a mii sɛŋ wɛ́li nuu. M̀ɛnii kélee kú ma mò gáa a mii sɛŋ wɛli. Ooo sîi ee gɛ ŋí ooo sîi ee gɛ. Gɛ ni mii sɛŋ wɛli mɛni pɔlɔ nɔ ɓe kwa wɔ́lɔ ɣɛɛ. Nyaŋ zîi sii ti da kɛ́ bɔ̂ŋ ma zîa-lee. Zîa-lee ŋí nyaŋ dílônii ɓa sii dɛwɔlɔ. Kɛlɛ tée nyiti polu, zîi nyii kwa pâi lóno e pîlaŋ ma nya ɓa zîi nyii ya gaa kɔɔ lɔɔ̂i kpa gɔɔ bɛrɛ gaŋ ma gɛ tɛ̀ gɛ yeŋ. Zîi ti <hesitation> nyii kwa pai lônoi ŋí e pîlaŋ ma gaa ǹɔɔ su a daai tɔɔ nya ɓé kwa ma a nanɔ̂ɔ pili. Nyaŋ nanɔ̂ɔ ŋí kaa kôi. Gɛ ní sîi nanɔ̂ɔ ŋí gaa kôi a tíi támaa kɛ́ la. M̀ɛnii maa ŋuŋ ɓa a gbɛtɛ nyii kwa pai gɛ pere lɛ́ ya a gbɛtɛ ɓɛi a daai tɔɔ naa e ŋ̀áloŋ pú zu, gɛ ni ŋ̀áloŋ tí a zàa nônii dí pai. Gɛ ni e tée nyiti polu zeɣe ŋí nanɔ̂ɔ tí a bili a gɛ̀ a gɛɛ e gɛ a ɓáre. A ɓáre tɛ̀ la a gɛɛ e gɔnɔŋ soŋ. Ya pɔri gaa kpîŋ a yɛ- ya e íŋɛi kɛ́ sîi ma kpɔ́ ímaa kpɛɛ a ǹɛ́lɛɛ zɛŋ a gɛi nya ɓa <hesitation> sìi e máŋ daai tɔɔ tãi támaa a- a- ǹoo naa kɔlɔ ma. Gɛ ni a ǹoo tí naa kɔlɔ ma, a lɛ́ɛ naa a sɛŋ da káa a pai a kanaŋ nanɔ̂ɔ tí su a kirɛ siɣe a pai naa. A pa naa a maa kpiniŋ kpɔ́ a nanɔ̂ɔ nyii káa ŋ̀goi nyaŋ yɛ berei kwa môi la sîi nanɔ̂ɔ káa goi. So gɛ ni a nanɔ̂ɔ a zɛŋ ti ma kpiniŋ kpɔ́ a maa féla kpɔ́ gɛɛ a kpɛɛ ti ma e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu zɛŋ ti a ŋaŋ sàa sîi e ŋaŋ zɛŋ ti mii. E sîi <hesitation> káa a fɛnɛ sɛŋ nyii a nanɔ̂ɔ pili a gɛɛ é gɔnɔŋ sɔlɔ ɓo la. Sîi da káa naa da kɛ́ ma <hesitation> mi gaa ǹɔɔ aa, a daai tɔɔ a mi a nanɔ̂ɔ pili. Nanɔ̂ɔ ŋí kpanaŋɔɔi. Í maŋ kpîŋ lɛɛ sia í pili zu a kɛ̀ ya kɔri gili gɔlɔŋ í tôŋ lá or íyee ma zɛŋ ya gɛi nya í maŋ pene polu nanɔ̂ɔ tí a pai kɛi naa. Kpɛɛ la nanɔ̂ɔ tí nyaŋ ma kàa ŋaŋ maŋa-maŋa. Gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa sɛŋ ta kélee ta í máŋ tóo naŋɔ̂ɔ ti ŋa a zoŋ. A ni ma kpìŋ e kɛ yɛ, yɛ kpɔ́ <hesitation> ŋɔni a kɛ̀ nɔ tí for- fe pɔri ti pere kaa kula kpaa máŋ a kɛ̀ zîi ti lɛɣɛ naa a pɔri kpɔ́ pai a gɛɛ e- e- ŋ̀ɔni tí maa ɣiri. Gɛ ni a kpɛɛ a ɣiriɛ́ɛ tí nya ɓé a ŋaŋ kɛ́ a gɔnɔŋ. So berei ɓé sîi a pai kɛ̀i gɔnɔŋ kula la or berei ɓé a gɔnɔŋ kula la. Kpaa máŋ nyii ŋai ŋí da kɛ́ bɛrɛ mu kwa gáa a gɛɛ zìi da káa naa <hesitation> nanɔ̂ɔ tí pili líli ŋai ŋí da kɛ́ bɛrɛ la da e ma pai kanaŋ nanɔ̂ɔ tí su ya pai gáa e kirɛ kpɔ́ e pai naa. So a m̀ále tí ŋa tɛ̀ a kɛ̀ tɔɔ kɔlɔ va lí kwaa kâya ma. Gɛ ni a pai naa e maa ɣiri. Yɛ berei nɔ kwa môi la sîi a m̀ále ŋí tɛ̀ yɛ berei nɔ nuu-kpune a ɓáre tɛ̀ la a gɛɛ lé, a gɛɛ fɛnɛ sɛŋ e tóo ŋa e kɔ́ lai. Gɛ ni berei sîi nyaŋ a ŋɔ kɛ́ la kɛɛ da kpɛli gaa naa nya ɓa, a kɛ̀ ŋ̀ɔni ŋí <hesitation> zɛŋ ŋí a tóo <hesitation> zîi nanɔ̂ɔ ŋí ɓare ŋí ŋa zîi a kɛ̀ naa a gɛɛ e kirɛ siɣe e pai e nanɔ̂ɔ pili ma gɛ̂i pɔri ma a kɛ̀ zîi tí ma a gɛɛ e zɛŋ ti mii kpɛɛ la a kɛ̀ <hesitation> yɛ lili, lili a pili zîi nanɔ̂ɔ su e ní <hesitation> zîi tí fe pai ní e ɣiri a gɛɛ e lɛ́ɛ la zu e sàa zîi fé pai pɔri gɛi a gɛɛ lé, a gɛɛ e zɛŋ ti soŋ kpɛɛ la a pai kɛi kɔ̂i. Nyaŋ ve pa <hesitation> ve pa <hesitation> pɔri gɛi a gɛɛ e pere káa e báa. So sìi nanɔ̂ɔ mɛni a gɛi nya ka ti. Gɛ ni sîi sii da kaa naa nûa kpɛlɛɛ ŋa díkɛ ma ziɛ. Gaa a sîi <hesitation> ŋ̀úlaŋ kɛ́tɛ. Kɛ́lɛ zîi ŋí nuu a máŋ zoŋ a mii. Nuu a mii. Berei maŋ nanɔ̂ɔ káa la zu berei maŋ gbo ka la zu kɛlɛ nuu a zoŋ e lí la nîa-pɛlɛɛ zoŋ kpɔ́ dí lí la dí ŋɔ́ dí mii So gɛ ni berei sii tí sîi káa a mii sɛŋ. <hesitation> ńîa pɛlɛɛ ŋai maa mɛni mɛni. Nûa kpaya kpaya dífa mii kɛlɛ ya kɛ̀ a lôloŋ ya ɓe ya sîi nanɔ̂ɔ a mi ya ziɛ mi, kpɛ́ni fêi la gaa a sɛŋ nyii nuu-kpune a- a- mii kaa ma. Gɛ ni sîi zii da káa naa gaa a sɛŋ nyii <hesitation> ŋwana-lɔɔ̂i a kpɛɛ polu. Nyaŋ zîi sii ŋí ɓé da kɛ́ ma ǹyiŋ-zi. Ǹyiŋ-zi ŋí a ɓɔlɔi e kɛ́tɛ kpɔ́ gɔlɔ lîa e kula. A kɛ̀ gɔlɔ lîa a kula tí a kɛtɛ da kɛ́ ma nûa támaa da kɛ́ ma tɛ́ɛ-loŋ nyiŋ-zi kpɛɛ fêi la a kɛtɛ kpɔ́ a kpanaŋɔɔ a mi a kpɛ- e wála-wala. Gɛ ni e maŋ pɛlɛ núu ma a núu ɓôŋ. E máŋ nuu ɓóŋ, ɓóŋ a sóli kpɔ́ yɛ berei gáli a nuu nyiŋ a soli lai. Kpɛɛ la ɣále-ma káa kponôi. Nyaŋ gɛ ni zeŋ a kɛi nya ɓa zîi sii ŋí a nuu nyiŋ fɛ̂ɛ í zale. Gɛ ni zîi sii ŋí a nuu nyiŋ zale nɔ ya pɔri gɛi nya ɓa, í lí í kpawolo tée, kpawolo tɔɔ tée. Gɛ ni mãnaŋ tí a kula í ŋaŋ zîa ǹyiŋ pɔ́ɔ ti ŋa. A kɛ̀ ti a pɔri ɓáloi. Kpaa máŋ a kɛ̀ a naŋ-naa mɛi gɛ ni fɛ̂ɛ nɔ ka gáli sale kɛ́ ma. So sîi ma berei máŋ gɛ́ pere kɛɛ tí la vii kpɛɛ gáa a sɛŋ nyii da ní ŋai káa naa dísoŋ lɛ́lɛ, da ní ŋai káa naa dí ŋwana-lɔɔi. Sîi nyaŋ gaa a <hesitation> fɛnɛ nyii gɔɔ káa lɔɔlu mɛi saaɓa náaŋ káa méla tɔnɔ ma náaŋ kɔɔ méla tɔnɔ ma So berei ɓé sîi kɛ́ pere kɛɛ la. So fɛ̂ɛ- fɛ̂ɛ í gaa. Gɛ ni ya zãa ŋai ŋí kàa fɛ̂ɛ í tãi siɣe. And zîi tí ŋa mɛni ɓo a <hesitation> e ǹyiŋ-zí. E máŋ kɛ pai nuu nyiŋ nii ŋ̀óo a kɛ̀ tɛ̀ fɛfɛfɛfɛfɛ ya gaa tí gɛ ni fɛ̂ɛ í tãi siɣe; fɛ̂ɛ í pú kpaa máŋ fɛ̂ɛ í báa a maa féla. So ya sîi kélee kaa ífe pɛ́lɛ kɛ́ nɔ la kpɛ́ni fêi la ífe tãi kɔlɔŋ a mi ífe ǹyee kɔlɔŋ gaa íŋɛi tuɛ. <hesitation> Tɛ́ɛ-loŋ a mi ǹyiŋ-zi ŋí nyaŋ gélee fe a kpaya kpaya a gɛɛ é kɛ̀ yɛ tɛ́ɛ-loŋ nyiŋ-zi or kpaa máŋ í ǹaa see a tɛ́ɛ-loŋ ǹyiŋ-zi. Kɛlɛ damaa káa naa ve pai kɛ́tɛ e séri nyiti su kɛlɛ zu kula fá a gɛɛ sîi fe wala-wala ní. So sîi berei ɓé a tíi kɛ́ la. A kpîŋ maa kɔɔŋ a nanɔ̂ɔ, e daai tɔɔ a nanɔ̂ɔ gɛ ni e tiya kɔ́ gbîŋ maa mɛni ma. ŋuŋ kpɔ ɓa nyiti a núu nyiŋ e kɔ́ gbîŋ maa mɛni ma a gɛɛ e mɛni ŋánaa kɛ́ a nuu. Gɛ ni e tée sîi sii ŋí polu, zîi nyii kunûa da mɛni pɔlɔ ɣɛɛ e pîlaŋ ma nya ka ŋí kwa kɛ́ ma ńâŋ sîi kpaa can sîi bɔ̂ŋ la ɓa zîɛ-lee. Nyiŋí káa a mɛni pɔlɔ nyii nûa da kpɛtɛ. Ya pɔri mɛni ŋí ta siɣei e lóno la e pîlaŋ la núu da ma. A kɛ̀ mii wɛli nuu káa daai su kpaa nuu nyii gáa a núu <hesitation> nu- <hesitation> dûai pere fe lɛ́lɛ ní ya pɔri mii sɛŋ mɛni ya pɔri <hesitation> pɔlɔ sii ŋi ɣɛɛ ma. Yɛ ooo ǹúu ŋí <hesitation> can sii wɔ́lɔ kɛ́ daai ŋí su berei í wɔ́lɔ gɛ́ la e gɛ ŋí e gɛ ŋí e gɛ ŋí. Gɛ ni a pâi kɛi a núu da soŋ nyii íkaa môi kɛlɛ kpɛ́ni fêi la ya kɛi yɛ can sii ɓé. Gɛ ni mɛni pai kɛi nya ɓa lé, núu kélee kili a pai kɛi ma a gɛɛ can sîi ɓe. Kɛlɛ ǹúu nyii dárei kpɛlɛ woo su gɛ kpɛlɛɛ woo ŋa káa ma a pai gɔlɔŋ nii yɛ <hesitation> zîi nyiŋi gɔɔ káa lɔɔlu mɛi saaɓa ya féi. Nuu-kpune sîi ka ŋí kpaa máŋ nuu-kpune tûa-pere ka ŋí ǹúu ŋí a lônoi e pîlaŋ ma. So zɛŋ nyii ŋa pai môi e pîlaŋ la sîi mɛni ma nya ka ŋí.